Hanina mamy ah ninahy tiàko atao hanina mandraina satria a le izy mamy iny a mampitobotombo hery koa endaoko manatrika tontolo androko a sady mampisimpisy hery anah kokoa zany a par raport amle anina matsiro fa hanina mamy anahy i tiàko.